Pi dormiri nta un hotel nna la me’ cità, la spisa media pi na notti è di centucinquanta euru. Nta un albergu economicu si parra di sissanta euru. Acchiannu di qualità, nta un albergu bonu cu cincu stiddi, pi durmirici na notti si po’ pagari puru supra i duicentu euru. Dipenni poi chiddu chi unu voli, pi esempiu si oltri a dormiri si voli manciàri la matina, lu prezzu giustamenti è chiù autu di chiddu chi pagassi siddu inveci vulissi sulu dormiri.